हाँ, कोलम्बो को इतिहास भी गणो रोजक है। हो भाई, पहले इन इलाको <hesitation> स्पेन के कभजा में रहो, फिर न्यू ग्रेनेडा का नाम से जानो जातो रहयो। पर बीस जुलाई अट्ठारह सौ दस में, कोलम्बिया का लोगों का आजादी के लिए संघर्ष करना पड़्यो। और आखिर में उन्नीस <hesitation> अट्ठारह सौ उन्नीस में सीनो मा बोरीवर का नेतृत्व में स्पेन का आजादी मिली। कोलम्बिया पहले ग्रेट कोलम्बिया का हिस्सा में रहयो, जिनने एकवोडोर, <hesitation> पनावा और वेन्यू जूला एला का भी शामिल कियो गयो।